يا هلا كيف حالك؟ حبيت أسألك إذا تقدر ن- إذا تقدر تجي نتغدا مع بعض بكرة، اخترت من مطعم <hesitation> زين وأتوقع بيعجبك، خبرني إذا يناسبك الوقت وبنرتب مع بعض وبنرتب للموضوع ، في أمان الله. <noise>